Ye kalo menurut awak pekerjaan yang ideal tu kalu di duson kak gambaran di duson nye petani tulah karne di duson tu kebanyakan petani jarang yang ape tu pns kan macam pulisi tentra nah kebanyakan petani karne petani tu paling nyaman begawe karne kite dak pake bos petani tu kite dewek yang jadi bos nye kalu kebon kite libo banyak asil kite pacak ngupah uwang nyuruh begawe di kebon kite petani tu ye dak tegantung ye nak datang jam berape nak pegi jam berape balek jam berape kan terserah di kite nah kalu kite begawe dengan uwang kite kene marah kan harus tepat waktu datang balek juge mek itu dak cak sekenak kite, kalu kite petani tu ke kebon kan misal nye pagi ke kebon tu santai nyingok cak ape tu isi kebon kite apelagi kite di duson tu banyak an wong be sawit be karet nah tapi kini tu karet la banyak di tebang wang karne karet dak tek harge lagi nah kini kak sawit la banyak balik balik ke sawit gale wang be umeh kan, nah kalu kite pagi pagi ke humeh, ngulang humeh, ngalih sawit hijau apelagi pas manen, kalu kite dem manen tu lemak nian kan megang sen, nerime hasilnye Kalu kite behumeh tu dak tentu kite gajian megang sen nye, nak tanggal berape, kalu begawe dengan wang tu la di patok wang sebulan sekali gajian, itu gaji kite la tau berape sen, kalu kite beumeh tu ye dak tentu, ye bulan kak kite dapat berape kan, seminggu dapat berape kan, tekor ngan untungnye dak tau kan nah kalu begawe ngan uwang tu pasaran se mak itu seomor idup kite la tau pasaran gaji ke mak itu ye juge nanggung kene marah begawe dengan wang tu, rate- rate man di doson tu kebanyakan umah- umah uwang dengan pwang tu kalu yang pekeran kini tu, anaknyo tu yang ideal menurut nye tu yang jadi pulisi, jadi tentra, jadi pns, tapi man menurut awak dak masuk he tu karne pns, pulisi, tentra tu gaji nye semek itu semek itula kalu dak katek, karne kalu pulisi, tentra, pns tu kalu dak katek usaha sampengan, nanggong kite ngandal gaje pokok, ngen ape tunjangan- tunjangan yang laen kan, paleng harapan nye tu sen pensiun, ngape kate umak bak wong kini tu kan banyak anaknye nak jadi pulisi, tentra, pns ye masa depannye terjamin, ye masa tue nye terjamin, dan juge menang di seragam, nah itu balek- balek ke uwang maseng- maseng tapi men kebanyakan di doson tu wang kebanyakan jadi petani. Karne petani tu paling lemak paling santai gawe, kite men banyak kebon libok kebon pacak nyuroh wang ke humeh kite tinggal ngontrol- ngontrol bae, kaki santai di dumah, kalu kite begawe dengan uwang ye tu tertekan, tu la kalu begawe dengan wang tu kite tertekan nian tekanan baten pelagi kite di opor wang jaoh- jaoh kan betugas tu ye man umak bak wong kini tu kebanyakan nyuruh anaknye beseragam, karne beseragam tu men uji di doson tu ngangkat drajat kluarga, kalu berseragam tu ngangkat drajat kluarga kan di doson tu tername, tapi menorot awak, ye kalu nak ngangkat drajat keluarga tu ye dak harus kite beseragam ye kite cukup be sen bae. karne kalu kite be sen tu yang dak kenal nian dengan kite pacak kenal, yang dak bedolor ngaku kite dolor kalu kite be sen, cube kalu kite dak katek sen, kite ade seragam bae, ye paleng wong segan dengan seragam kite, ketike kite dak beseragam wong dak segan lagi nah kali kite be sen, banyak kebon nah wong segan dengan kite, men di doson tu gambaran sukses nyo tula seragam tapi balek- balek pekeran wong maseng- maseng tapi kebanyakan wong kini tu seragam tu la yang di dalak wang kan, tapi man awak dak pacak kalu nak beseragam seragam tu ye lemak idop betani tula, karne betani tu jarang yang bangkrot, malah dak tek yang bangkrot tani tu. Nah kalu kite begawe dengan uwang apelagi dengan, kalu dengan negara tu ye kite ade batas usianye batas pensiun nah cuman dem pensiun tu cuman kite ngandal gaji pensiun bae nah kalu kite bekebon kak dak katek selagi kebon masi ngasel kite masih santai di dumah nerime hasel, tinggal kite ngerawat kebon kite mak mane kan.